Livi refrigerador naá, xi lo na ndɨ'ɨ nka ye kɨ'ɨ <noise> taka ye kuií nka lo kaaso naá, taka comida naá lo kikova'a nka laxiko nkai ndute a xi'iso hielo xi'i nkaso, a jnu ye ni ya'a ye to'o nieve te <hesitation> o te tova'aso n conserva nkai.